Teinte ka kita mesi sa soso yo tae nyaku ka sia melingkun jadi ntoak mawuw jadi dein sapa sapa teinti sa sabong nitu pepaken ya seto malele pao wa se nuwa kerior waresi jare um sapa sapa rena ne jadi e sabong ne tii saki tari maki sabong sapi tu di wangun sedangkan ne bou na te di sedap pa wone tou karna ya kola ya wia na kere ne tou ko pa yongseng yongseng kaku kapa wu karna kori wara si kua jadi sabong i tii he he setiap ko melele musti paken sa momodo. Sa maparu wa yedo sa ma wengi mou ko musti lu mele kayor ku mau sedap ko laker pare tenen ni teu rior ko ka sakaan pit koka saya par niko.